Kur ke një rashkun kam bes se ka t’e shplash me ca ujë e nga do mënd e disinfetarsh, e pran i vu një çirot, një çirot e ai te ruan ka… ka shurbise, infecjonë çë mënd të vijën.